أكثر الرياظات اللي تتطلب جوة بدنية هي التمارين اللي <hesitation> تمارين ال- المجاومة، هذي تحتاج جوة بدنية وعظلات، وأجل تمارين بد- تحتاج جوة بدنية هي المشي، الجري، ال- ال- التمارين الهوائية اللي ما تحتاج <hesitation> إنه نستخدم العظلات.